Ñy fomba ifandraisany ñy bibikely samby bibikely moa: -ñy fampiasany ñy feony. -ñy fomba firehafany aminy alalany ñy feony manahaky anizay ñy kotomboro noho ñy maka.- ñy fampiasany ñy fihetsiky aminy ñy vatany ;mihetsiky eee misy fihetsiky ataony ahaizany ñy namany azy .- Manahaky anizay koa ñy fanentiny noho ñy fanjohiny am <...>